Óra̱, nda̱a̱ ríí nandoꞌ géꞌkho rá, phú na̱ni̱gu̱ꞌ, mbá miꞌtsú nekholo̱ꞌ khaa pipían goꞌwóo mbáa xa̱bo̱ mijngi, pero na̱ne̱ ikhúún rí ma̱ne̱ ne̱, pero na̱nguá nagájnuu mújúun ne̱, e̱ste̱e̱, pero na̱ni̱gu̱ꞌ rí ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ne̱mújúnꞌ ne̱ ikhúúnꞌ. Pero, nandoꞌ éꞌkho ne̱, pero tsúma̱ñuꞌ gáne̱mújúnꞌ ne̱. <noise>